א לייט באלב ארבעט דורך א א עלעקטריציטעט וואס לויפט דורך א דינע דינע ווייער. און דאס הייצט עס אויף אזא הויעכע טעמפעראטור אז ס'שיינט און אזוי האבן אונז א אנזעיבארע ליכטיגקייט, לייט וואס העלפט אונז זעהן.